De karazana asa aminay akagny ndraika misy olona k- aminay akagny misy olona manjaitra, de misy olona mitsabo a, de misy mpivarotra, de misy olona mpitantana ohatra hoe ohatra depiote, de misy <hesitation> maire, de misy <hesitation> de misy koa mpiompy a, de mpamboly a, de misy koa aminay akagny mandrafitra.